Nowenya maisha malayi ne khuifuria nekhubaa nende khuifiria khu maisha kho ni ba onyola khumenya maisha malayi no obane chumbiro sonyala khumenya maisha malayi tawe obe nende maisha ka khumenya nende abandu khunjira indayi bila ukhunyekana ne abajirani khungekana na abajirani nekhukosana na abajirani bila likoso kho ubee nomenya maisha malayi maisha malayi ni khuba nende amang’onda nolali nende amang’onda taa ulahangaika nimaisha kaka kho obe mundu we khuifira nokhala erasi ya omundu khu injira indayi nolari na abundu wi tila ta numishila saa imbakha imbakha ino ilakhukhonya khuba nolimakho bibyo bya uraka mumukunda nokusiakhe ulanyda amang’onda ulabaa nomenya maisha malayi sio lazima ube nokholaekasi ya muofisi taa kata ekasi ya indako ne indayi nakhulipa iyomberev kata ikasi ya afisi bulala. Nobukula lijembe kwa mfano ubukule lijembe aachie khumukunda khulima olachia ukhabe chingoli chia salasini urake, ulkhabakho khusukuma, ulakhabakho miroa ularaka neshitukhanga muitala ne akhuwakho mang’onda nawe omuesia chifwa. Amang’onda kene yako kalakhukenya khukula shia olaba nobule munzu mumo tawe olanyola nomenye maisha amalayi lakini nobola umenyen maisha ka khuikhalacha ulinda akhunibe esaino ukhunde bulaa taa mpaka omwene ulikase mubulamu bubwa kho onyole shinga omenya amaisha amalayi maisha amalayi ni khukhola injila khukhaba muinjila yesi yesi nonyora ekasi yakhuchia machi mundu nakhulangile chia nonyda ekasi ya khulimo chia ulime lakini nobola uikhabe silikho si olaba nokhola mubulamu bubwo tawe okhutegemea mundu mulala ni kasi indinyu sichira notigemea mundu mulala ni kasi indinyu sichira notigemea mundu mulala ni kasi indinyu sichira notegemea mundu mwene alalwa okhukhonyana munzu mla ba muli khubutinyu kho amaisha amalayi nibe mwana kabida uikase kasi yosi yosi ila chia okhole khobe nokhabanga shia enyanga olalinda khukhabilwanga nomba khurelwa nokhaba tawe amaisha amalayi kategemeanga nende ibe mwene olaraka amatuma olaraka emikhonye olaraka amapwoni olaraka chindumu olaraka shindu shwasi shinyala khukhuesia amang’onda nokusia nobula esukari munzu omundu alecha neshindu shi ofwe nechili chinduma ni kale amapwoni olakula esukari nobula mayani mundala nicho chikhonya ulachoa khukula amachani khumenya mubalamu mpaka umanye injira ye khumenya khe umanye wonyala khumenya. Muinjila indayi muikhale nende majirani okhoye khukosianda bandu buchila sifune sibuli bulayi tawe maisha amalayi nibe omwene khung’ang’ana anga shingana abana baba bamenya, shingana abano baba banyolakho shie enyanga khuyomba khuangaishanga mbandi nende khukasana nende majirani sichila shibula shio otilakho sikila uikhalanga busia ulinda khunenesa kho maisha malayi kategemeanga nende ibe mwene olakabukula onena shia khulirwa inganga shikali mbu utegemee nobusuma tawe kata khulomba amapwoni kano ukasie amatuma kabulao olalia amapwoni yao nende machi ka eturungi nookana olakhaba chinduma cha mmukunda olayaba chinduma na abana ubarela khumaika nebalia nabakona. Nowaraka liramwa nonema liramwa dateshela bana nebalia neinyanga iba ibire, mukhonye nooraka kulakhonya abana bobo kho maisha malayi ni ibe mwene.